في يوم من الايام كان في <hesitation> اميرة اكتشفت خريطة <hesitation> كان في الخريطة الوان ورموز غريبة تحمست الاميرة وقررت الانطلاق بعد ساعات من السير لجت نفسها امام شجرة وتحت الجذور العميقة وجدت صندوق قديم وكان فيه تمثال صغير يحمل شعار عايلتها واكتشفت انه مجرد ليس مجرد ثروة بل هو قيمة عائلتها فاصبحت الاميرة رمزا للعدل والكرامة بين شعبها.